Nruchinona ta hí yavii yavii xi kéya vii jan ke nona ta tendre viko ño nona, tu kua ta dadabana ña xhin iin ti koto xa oxa que yee nruchinona, ta nrokona inka kii ta kichona ke- ke kelia duku yavii noná ta naotu dama jan nona ta nruvá.